Pue jue dun i'ixpë yë uk winmany mech yë, ko'o yë jakem wi'inku ixëp tyut's yemëm bi'i yë tyam xëj kubëyikëp tyam myat's manënëp a jadun bi'i muxpë yë nak nyënënbyë loro ko'o mëdyak myaj wi'in abëkëp abëj mëdyak je'e myaj wi'inkapxëp tyam bi'i wik xux abëjpë mëdyakyë.